المطبخ اليوناني او الافريقي يمكن يكون هو اساس مطبخ البحر الابيض المتوسط لكن برضو خشتو حاجات من تركيا او الاناضول وايطاليا لكن عندهم الزيتون وزيت الزيتون والخضروات اساسية شديد وبرضو بيستخدموا انواع لحمة مختلفة لكن اشتهروا بلحمة الارنب والجداد اكتر